Kua tembiporu jaenungavi, jaeko yaiporu yambaekuatia vaera pɨpe, erei kua gueru mopetɨ tatapɨi jokua iyɨvitepe, yaiporu vaera jaeko yamboakua, jukurai yaikuatia, oimevi jeta iru icolor gueruva, oime pɨtava, juuva, iyuva, jare opaete jokuareta yaiporu vaera